الحوت وال- <hesitation> الخضرا، نحب ال- الحوت لأن فيه برشا أنواع، <hesitation> تنجم تنوع فيه تنجم تعملو مقلي <hesitation> تحطو في الفرن تشويه، <hesitation> يعني في برشا أنواع، والخضرا لأنها لازمه، ال-الخضرا لازم الواحد ياكل <hesitation> كميه معينه كل يوم من الخضار لل- الصحة يعني، أما نحب الحوت زاده.